نحب نتخلص من الفقر خاطر الفقر هو سبب برشا مشاكل أخرى كيف الجوع وقلة التعليم والمشاكل الصحية، كي الناس يكونوا عندهم الأساسيات اللي يحتاجوها زي الماكلة والماء الصافي والتعليم ويقدروا يطوروا حياتهم ويعطوا أكثر للمجتمع، الحل في الفقر باش يحسن كثير من الأوضاع العالمية ويعطي الفرصة للناس باش يحققوا إمكانياتهم.